هو مهم اكيد ويحد يشارك بالتصويت حتى لا يضيع حقو بس بنفس الوقت <hesitation> اكو احيانا انتخابات ما تكون عادلة و نعف هذا الشي فهوني اعتقد من الاحسن انو ويحد ما يدخل هاي الانتخابات ويقاطع هاي الانتخابات حتى يلتزمون السياسيين بالقوانين وفعلا يرشحون ناس تستحق الانتخاب